أنا في رأي من الأخلاق أنك تأخذ حياة الإنسان كأولوية فوق الحيوان، لكن ده ما معناته أنو حياة الحيوان ما مهمة، بس في النهاية الأخلاق أصلاً هي حاجة حق الإنسان و نحن خلقناها إلى حد كبير عشان نضمن سلامتنا نحن و عشان نتواصل مع الناس الحوالينا و نوريهم انو نحن ما خطر على المجتمع، فانت لازم دايما تخلي حياة الانسان اهم عندك من حياة الحيوان و لو اضطريت تختار بينهم الاتنين لازم تساعد اخوك الانسان، في النهاية هو الحيجي يعينك في المستقبل، لو انقذت كلب في الشارع ما حتلاقيه تاني و لا حيفيدك.